Ñy fomba fiasany ñy borosy rasta moa roehy aminy ñy fañaliova: -ñy borosy rasta aaa <shushes> mangalake ñy loto iabiaby añaty traño ao. <shushes> manahak'anizay ñy mpitapitan-kany mitsororoky añaty trañon-teña ao. lafa teña mihina soso na katokatoky zay. ñy borosy rasta lafa asia rano. iborosia traño la malio soa.